Sôvaly miaro amin'ny zebre ndraiky zao e! Le loko y aloha da tsy mitovy ny raiky volovolon-tsokolahy ny sôvaly fa ny raiky iñy mitsipitsipiky foty foty sy maïnty. Ny habeny avao no mampitovy azy da manahaka avao koa ny tanjany da mitovy; da ôka ny sôvaly avao i zebre iñy ny pôzipôziñy.